Fomba fagnadiovagna varavarankely: alaigna bôka ny ranon-tsavony. Ranon-tsavony igny dia alaigna koa ny éponge. Isasana amin'ny ranon-tsavony alongany izy. Avake aminjaikiny alaigna aminjay ndraiky rano madio hanakobagnana ananjy.